Ha kuxuyuu xhii ajan nda sapo iin, iin cama nda sapo yo'ó xhite naté ndakaku inx tikachuu ndakayuu noté tatoni katuu, tuyuajan na'a inxnaí ña'a tuu yaté kua iin ndatuu naté no'ó, tukixhi vaó xonii tunratató.